wabe yɛrɛ tu'in he yɛ sirtu ba farafinna tun'in <hesitation> ɓa nucoza curulu mibin abɛ terena ba we wee be twa nɛ ɓɛ co a sun'anni matete abɛ se mu we vɛni sin ma bɛnnɛn oyi miniyan a vɛ jɛ luwiro sunu luwiro sunu nɛ a ziya beɲu-so o tawɛ a dɛ ni motɛr oma huweni-ni ve a dɛ ni tannu oma ani tannu se a o co ni wa a luwiri ni oyi luwiri-yani a o vɛ ni ni premiye oyi do ni premiye to o zun ani pa'a mi walima ani pa'a ɲan nina obɛ ma bere to bun mu beso we dɛra sirtu <hesitation> moto nɛ a moto oyiro o vɛ jɛ moto to ni a o vɛ luwiri matete mu a benɛ a sun'anni to a ma zun ani dama cɛ ji walima ni mi cɛ ji